हाथी सूंड से पत्ते फल घास उठावत है। और पानी खींचकर अपने मुँह में डाल डालता है। सूँड में तेज गंध सूंघवे के क्षमता होवत है। तो उनसे देखत है कि खाना कहाँ है, या दुश्मन पास तो नहीं है। हाथी अपनी सूंड से पानी खींच के अपने शरीर पर डालता है। ताकि उसे गरमी में ठंडक मिले। सूँड ते आवाज़ निकाल के दूसरे हाथिन ते बात करत है। या अपनी भावना बताओ है। सूँड को इस्तेमाल दुश्मन ते लड़ाई करने या खुद को बचाने में करत हय। सूँड को वट <noise> की तरह इस्तेमाल करके पेड़ की टहनी तोड़ खींच के ज़मीन खोदवे करत हय।